Bines akan rangi gar galfet kun binesi garrarati garrara man yenan bif gar galfetii woijemt bifum gar galfetii manif biftan gar galfeti yenan yani aki yani ishin wo bere gette wo aba sun dagartet ishin bif gar galfeti ama bere muk flani yabet gar galfeti ak yani inaman security naf ishiati inaman ishi hiuben akanaf gar galfetii duub ishinen badda kas jirti mukir oolti yani mukum badda kas jirti mukir qubeti yani bere ishin jirt.